Bikaha abandu bemibiri ibyabaha obweghesibwa ngokubangakolha ndeki Kandi ngokubangabyaho ibyaleka abandu ibalhwa mobunakwa ibyaleka abandu ibigha irighikolera

Omwembembetya atholere inasa inakania nabandu, inabasoborera kandi inabahumulikania hamabya ekyitsibu kandi inabaha nobuwathikya okwa kyitsibu ekyo.

Ngalya ekye righolho nga ngsbirikyighunza erikyira engasaba ngabya ngabirighu erisaba ingaravayizinga ingakolha erisakyi okwa byangatholere ingakolha

Bikawathikaya emibiri yabandu eribya yikalha yinafukire kandi imune amaghetse awakaghunza kandi enialeka abandu ibaghani erilhwalha amalhwere manene awangabya inakalethibawa neribya isibawithe amaghetse omomibiri yabo

Thutholere ithwathekako obuyitsotse ithukasagha amalhwere awangabya inakathwasira ahabwa oburofu obwangabya okwa byo'obuyitsotse bwethu amalhwere nge kolera, e taifodi, no mutsutsa.

Ghukalengekanaya ghuthi omumbesa oyo nimuyaya kandi omumbesa oyo akabya isyahikire keghe akabya isyambere ndeke iniatholere inambalha ebya bambesa batholere ibambalha

Thukabirima omu malima wethu, ebyathuthawithe ithwabighulha omu maduka kandi nebindi ithwabiha eyihya sye Uganda .

Abandu bakasenderawa amalima wabo kandi embulha nene iyatsandya ebirimwa byabo, kandi embulha nene iyatsandya amanyumba awandi iyatherengyagho omwa malhambo.

Abandu bwo'mobulhambu bwethu bakathunga esyosente omomibiri eyobulime nabandi omobusubure nabandi bakasithungira omoyindi mibiri ngeye rikolera egavumenti

Thukakolesaya amaghetse awesyonyusi ithwa ffukirira mwe ebirimwa byethu kandi ithwakolesyamu erikolha emibiri eyosi omwa manyumba ethu

Namakwa embwera ngaghenda okwasimu yayi ingakania na banywani bayi omwa syagurupu kwihi ingabungira banywani bayi abali hakuhi nayi

Ghutholere iwa habulha omwana oyo nerimwiha omwobigurupu ebyo ebyanga mutsandya kandi iwa musomesya ngoko atholere inayihamba neribyaho ndeke

Esyapichichipi nisinene okwanzira Kandi sikabanika lhwubalhwuba Kandi sikaghenda olhughendo lhunene erilhengwagho okwamuthoka

Ghutholere iwalya ebyalya ebiri mwekirisya ngebihimba, ebikusa, obulho ebyoosi ebya ngakuha amani

Kundi ibwa obukoni bwa kabonde bukitha, kyekyangaleka abandu ibasomesibwa ngoku bangairinda kubo.

Thukayibweka eshombolho omobithongole byathukabya thulimo nabyobamalemwa abana thukabaleka ibikalha aho okwabuthalha

Thutholhera ithwathunga ithwatheka mwebithongole ebikathusangasanganaya haghuma ebikaletha obuholho Kandi ithwathunga obweghesibwa eribya omundu ngoko angikalha inanawithe obuholho

Ngabya ngakanabuka ingogha okumubiri ingasiga amenu ingambalha neru ingahinga

Ngabirayayo obulikyiro, ingasumurayo obuli kyiro kandi ingalimirira eyihya syayo obuli wiki.

Omwembembethya mubuya atholere inyowa ebya bataka bakabugha inya bikolesya ndeke kandi inya bakolera ebya balhagha

Syamabirileka abandu ibikalha omwabuholho ibathoka eribyaho ebanawethe obughuma kandi ebabugha ndeke omumalambo Ibalyandeke Ibahimba eshonyumba esyowene ibaletha nemibiri eyowene

Thutholere ithwabaa ithwabaha obuhererya bwo buule ithabawathikya ngeribaghulira ebittabu nesyokalamu eribaha ebyalya ithwakania nabo eribatheka omu mbeera eyuwene